السؤالان اللي نسقسيهم لكانش واحد باه نعرف عليه أكبر عدد من المعلومات الأساسية، و المعلومات الهامة التي نحتاجها. هي وشنهي الحاجة التي تامن بها؟ والسؤال الثاني كيفاه راه شاتي الناس يتفكروك؟ الإجابة على هاذون السؤالين، تخليك انك تعرف القيم تع هذا الشخص، و تعرف الأهداف تاعو في الحياة.